إيه المشاركة في التصويت في الانتخابات مهمة مرة, التصويت هو حق من حقوقنا, ووسيلة نعبر فيها عن راينا, ونختار الأشخاص اللي يمثلونا, إذا ما شاركنا يمكن تنحرم أصواتنا من اتخاذ جرار مناسب لنا, كمان إذا جعدنا في البيت ممكن ناخد خيارات غير مناسبة, أو ما تمثل طموحاتنا, لذلك لازم كل واحد يشوف صوته كأداة جوية, يستخدمها لتغيير الواجع نحو الأفضل.